﻿Etoko nekorwa ebintu bingi, mukozire nko munju mwi- mukibuga kyaitu, haroho ebi okusanga nibikorwa abantu, haroho okusanga motoka zinu ezikuba nizitambura, <hesitation> then nabanu bonka abakuba nibacumba hamuhanda, haihi etoko nekorwa ebintu bingi, baana buri kintu hati mu town osanga burikimu kyoona nikitoka nikitoka hati abakuteera ebizina mu town, abakutambura boonka, nabakutunda. <hesitation>